बाहरी असी रहे की तेरेम इदे डांग पला लाग। इदे डांग सिंथलाने रहे चेव। लाग रोती तेरेम काई। इदे डांग तीनुं चिंदारीन करे। तेरेम काई चाको धा, <hesitation> होवे गन तेरेम रोहे ती काईचे। हमों भी, हमों काई बजर को धाने, हाट को धाने बाहरी न नहीं लाज़े। हमों काई, हमरी आईशने उसे करे की, <hesitation> चे काई। खोजूर न पेट न ने सिंथला लाविन, काई तीनुं गे चिंदारीन न, वारू इदे डांग तीनुं रा करें। काई तीनुं तीनुं वार बाहरी बढ़ाविन, <hesitation> बाहर रहेन। हमों काई दुसरी जोगे क न नहीं लाज़े। न तीनुं काई अशा रहे, की एपलाए इदे डांग रहे। तीनुं काई समीवान न चिंदार जे, ती जो इदे डांग हो जायें न। <hesitation> ती इदे सेवी इदो कच्रोन ने साफकर ले। ती काई जाखो नामने रहे। न ता कज़भबी आपनु साफकर सकेन न। अपनो काई बाहरे ही उप्योग ने करें, बाहरे भी हसा करें।